כַּנְהַדֵּר בְּאַלְעַרַבִיָה בְּדַרְג'ה מַרַאקְשִיָה שְווַיַّا בְּאַלְפְרַנְסִי שְווַיַّا בְּאַלְאַנְגְּלִיזִי וְחַתִּּי כַּנְפְהַם שְווַיַّا דִּאַלְעִבְרִית חִיַת קַתְוַאסַל מַעַ נָאס מִן תַּקָּפוּת מֻכְתֶלֶפֶה כַּנְחֵבּ אֶלְלוּגוֹת חִיַת קַאתְחַלִּי בִּיבַּאן גְדּוּד פִי אֶלְדּוּנְיָא וְכּוּלּ לוּגָה מְעַהָּא אֶלְקִصָּה דִּיַאלְהָ.